الشهر المفضل ديالي هو شهر تسعود، هاد الشهر هو بالنسبة ليا هو شهر ديال الراحة وشهر ديال الهدوء. حيث الناس كاملة كترجع لروتين اليومي ديالها، أنا كناخد فيه عطلة، والمدن كتولي <hesitation> خاوية، وهاد الفرصة كتكون مثالية باش الواحد يسافر وستمتع <hesitation> بالعطلة ديالو بعدا على الصداع والناس بزاف